Ainkan'ny hanina hoanina isan-karazany, vôlohany longany izy de raha ôhatra ka hoanina ara-dàlana sara de mitondra he- fantanjahagna ho an'ny vatagna, mitondra vitrika tegna, mampazoto e, mahasalama sara; fa na rasy fikarakarana ndraiky izy de mitondra aretigna satria de misy loto tafatelignanao agnatinao akagny de sy ary voatoetry vatagnanao de mitondra aretigny izy avekeo.